شنې خولې اکثر د پاکوالي، خوندیتوب او روغتیايي ساتنې لپاره کارول کېږي. مهم هدفونه‌یې: د خوړو په چمتو کولو کې د ویښتو د لوېدو مخنیوی. په روغتونونو یا پخلنځیو کې د حفظ الصحې لپاره د جراثیمو مخنیوی، ترڅو چاپېریال پاک پاتې سي. نو شنې خولې د پاکوالي او روغتیا ساتنې یوه مهمه وسیله ده، خاصتاً هلته چې خوراک یا درملنه کېږي.